ס'איז געווען א מענטש וואס האט געהאט א שרעקליכע הארץ ווייטאג. עפעס איז געשען צו אים וואס האט אים פאראורזאכט שטארקע הארץ וויי. און שווערע געפילן. און אזוי ווייטער. און וואס וואלטן זיי זיך געלערנט? און וואס וואלטן, די מענטש זיך אויס געהיילט. כ'בין זיכער אז ער וואלט געדארפט גיין צו אסאך שטארקע טעראפי. און גיין צו עקסערסייזעס, איבונגען. וואס וואלט אים אויס געלערנט <hesitation> ווייטער צו גיין אינעם לעבן. אפילו ער האט געהאט הארץ וויי, און ס'איז אים געווען שלעכט. ער וואלט געדארפט שטארק ארבעטן אויף זיך. און ס'וואלט נישט געווען קיין גרינגע מעשה. ס'וואלט געווען היבש שווער.